Yayapo ñai areteguasu <noise> jare ñanekirei yamboati <noise> tetarareta <noise> oyeroviavaera jokope javoi yande yamboguapi tupapirepe mbaeko yandepuereta yayapo jaereta <hesitation> ipuerevaera oguapi jare oyerovia omae jokuae aretepe ñañonotako jokope ipueretako jaereta omboipi oñemongoi opirae ani iru mbae mbaere imiari vaera <noise>